Firigoo nafaa foloo foloo foloo mu miŋ ti, i ka jii, i ka kalaasoo ke a kono le ee <hesitation> i ka kalaasoo ke a kono le i ye a waafi., <hesitation> i ye jiolu dadaa i ye a waafi. Aniŋ fanaŋ a ka jii sumaa kuo bo moo la le; i ke i la domofeŋolu fanaŋ maaboo la noo a kono le miŋ keta i la ňiŋ leegumoolu ti. A ka ňiŋ maaboo noo a kono le. I ka suboo fanaŋ maaboo noo a kono, i ye ňee maaboo a kono. I ye tara a kono, niŋ i soolata miŋ na i ye i domo.